Oziq ovqat bizning umimiy sog'ligimizga ko'plab zarali tasir qilishi mumkin. Bunda biz ovqatni ko'p yeb qo'ysak ya'ni istemol qilsak ovqat hazm qilish bilan kelib chiqadigan muammolar bo'lishi mumkin. Va bilamizki har xil turdagi oziq ovqat mavjud. Tez tayyor mahsulotlat bo'lishi mumkin va ular inson salomatligiga judayam yomon tasir qiladi ular semizlikka va turli xil turdagi kasalliklarga olib kelishi mumkin.